Mamar, sias pa nguaraman savar ama, ma asop. Ngu tor gu bul toqori. Aingo di ngu tor ama bul, di memari amudrom, qop ama, qoir ama ruqup nanga ma bul, dap va ngu vasat nama asop. Ma asop dive ngu vasat naqa. Madu di as koir anga klina qana, soqop ama asop uri yusim, uri asop ama bul di soqop nama asop. Sa qalani di ama klina. Ya tatnaram ba ma klina ya tatnaram ngo dive ngo ru ama klina varama bul. Ba vasat, dangdang dama asop, dias memar. Dap madu soqop ma soap ma asop, dive ngu, ngu vasat nama asop savarama gilirom ama bul irom. Dap a yeye qa ngiap, da ngu naqa uni tor ama bul, ngada taram i qa di qataram qa tualat na girong me. Uni tor ama bul, di aiqa di qoir ka tar sama asop. Dap memar iva nga gilini anga sovini, soqop diva ma bulap me diva ma qulubap. Mamar.